Col mi viagi a Hamburgu porque no ei gastau un ferri en nengún otru lugal, alo menus, assín lo recuerdu yo. Ensupiendu que pa sotrus laus i cidais tamién los ai, un ponel, pa Venecia, mesmamenti pa Güelva, o pa angunas partis de Purtugal, yo namás que lo ei trincau pa Hamburgu.